पालतू जानवर रखबो नैतिक है या नहीं है। इस बात पर निर्भर करत है कि जानवरों के प्रति आपको भी हां और देखभाल कही थी। या पर्सनल नैतिकता आदि कारण पर और मानव जानवर। ऐसा बंधन के डिटेल प्रवीण को समेटे हुए होता है। पति को बेहतर समझने के लिए हम दोनों पक्ष पर विचार करना चाहिए। पालतू जानवर रखने के तर्क में कहा है। कि मनुष्य और जानवर के बीच स्थायी अस्तित्व और इस था प्राचीनकाल से रहो। बाई पालतू जानवर के साथ एक भावनात्मक बंधन रात है। या के मारे हम लोगों को एक रूप से सही साबित होता है और हम उनको नहीं पड़ता है। या तर्क का है कि जान बान के स्वतंत्रता का हानि होता है। और मानव स्वास्थ्य को प्रतीक होता है और पालन में दुर्व्यवहार को खतरा होता है। ना कि हमारे लोग को नैतिकता नहीं माना था। हमारे पालतू जानवर रखबू नैतिक हुई सकता है। यदि हमें स्वतंत्रता और जागरूकता पर ध्यान रख। वो पायलट बनना ये जरूरी नहीं है इंसान और जानवर दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है।